في ذات مساء اكتشف صيادة مسنة زچاچة تحتوي على رسالة! ف فتحت الزچاچة وبدأت في قراءة الرسالة ، الرسالة كانت عبارة عن رسالة رومإنسية من حبيب الى حبيبته كان بوده إنو يبعتلها سلاماته و يطمنها عليه وعلى اهله ،وكتبلها بعض الشعر وبعض الكلمات الغرامية.